Бархе одамон бовар доранд, ки ҳама чизро метавон бахшид, то дил рафъ ва ором шавад. Вале бахшидан душвор аст, махсусан вақте ки осебҳо сахт ва ҷабрҳо амиқ бошанд. Ҳар кас роҳи худро дорад, вале бахшидан метавонад равонии инсонро сабуктар ва ҳаётро беҳтар кунад.